Sawa sapet sapet nekararani koo kee kepois, akoin een sapet nekaran kokeng'etin kee kopendi lagok sukul kopendii, ke ke ke ke kepambari. Akeker kii akomii afya nekararan nengenyeker komami chi nemiani. So kosopet nekararan notok ningiiroo ko kokanaptoi chito komalia kopit kokim, akoai poisyonik chekaran. Mamii ngele kipendii imbari, kokaran afyako kwa chito imbari koe paisyonik amamii wakati nelen kamian. Katepii ale so apwati ale sapet nekaran konotok ee.